Huunde nde ngoongɗinmi no feewi nde njiɗmi jannginde yimɓe ko neɗɗo yoo gollu kadi yo jokku ñande fof ina waɗa gollal ngal maw yiyi nafa maggal. Wonaa a waɗi hannde tan, oppi janngo mbiya wonnde a heɓaani. Sa waɗi huunde ñande fof ñañde fof ñande fof, lelii fof maa heɓ ko njiɗa heɓde ko.